Tuborgee oil if you cooking it, you will put soda there. If you cooking red oil, you will nah put soda. If you cooking argo oil, you nah put soda there.